Sonin mu coloríus i tienin l'albeliá d'arrendal sonis i palabras, sonin unus palranchinis. Amás, sonin mu enteligentis i socialis, les peta d'estal en compaña i juegal conos sus amus. Ai unus añus era mu corrienti la genti tené-lus en casa peru ara ai tiempu que no veu dengunu. Quiciás que ya no sea la moa o quiciás qu'ogañu no sea legal el tené-lus en casa. Tendré de vestigá-lu!